Zaho aloha laha vao mahitaky manga maiky io aho, dikany midika raha raty raha io. Zaho laha vao mahitaky azy tonga defa mipetraky amy saiko voalohany hoe ha mampanahira ahy ly raha toy. Manahaky atena anaty rano any rey zao la sempotsy sahira tena mila hevitsy.